Ny zava de afanta- amantarana ny olona anankiray alohan'ny hanambadiana anazy a dia jerevana tsara ny fagnahiny a, izay vao mandroso amin'ny lalindalina kokoa. Zay.